Pues chila yillwiz arolimiet chikaotoꞌ baꞌykə to baynila este beyag waꞌyi este shii, chikwaꞌbayki kwangꞌ skareyillwiyell wichiꞌgdə chichetolanteꞌe, teyzeꞌlonaniur abuen baꞌyizin, chitiempkereneꞌ bayiziꞌnchirə pursi bayizinꞌkirkaꞌrbuinlo este laniuꞌguruꞌu techogloglaꞌa lobayag banuꞌ, orale chix̱tao wrawayizin kabonto togolochi chilagꞌtraꞌa, oraleyablagun chiporṉaagbuin gotꞌwin rkadibuntab tablee yag chellitꞌlogochrə winilə tiraꞌa lokuꞌun raweꞌn, riedbi molin tiemp kanadꞌ molin nadꞌ wozank winsiꞌeb to bzaa boldaꞌgꞌ to este todegx̱obdegə, chebitiull' chebtiuꞌ cheꞌlon kegaoben, nanyanaꞌlist este porsisə wanbuing tiemp ̱gchiꞌ pur sagraꞌskkwaweꞌn, este shin yilaneꞌn gauchiben nzeꞌ ternzak to komideꞌe.